T'ê pròpio seguo de voei anâ via da Zena? Peccou perché unna persoña in gamba comme tie ghe vorrieiva in questa çittæ. Dapeu stanni seguo che quande t'ê lontan te vëgne nostalgia comme a comme vegniva à mi quande stava feua.